<hesitation> Ny données zegny maro karazany, matetiky resaka <hesitation> oe am ram - ram zao mitazogno données de misy koa ny diska dur a, regny koao mitazogno données o hoan'ny ordinatera fa le mampiavaka azy ny données mipetraka agny am ram dia données o temporaire fô lai am dika dur a rah ôhatra oe maty le ordinatera de mbola agnatigny fôgna le données.